Маълумоти олӣ барои ҷавонон бисёр муҳим аст. Он имконият медиҳад, ки касби хуб пайдо кунанд ва мустақил зиндагӣ намоянд. Ҷавоне, ки таҳсил мекунад, ҷаҳонбинӣ ва андешаи васеъ дорад. Бо дониши дуруст, ӯ метавонад ба ҷомеа фоида расонад. Бештари орзуҳои калон маҳз бо таҳсил амалӣ мешаванд.